ʰⴰⴳ ʰⵓⵍ ⵏⵉoⵏ ⵏⵉoⵏ ʰⵉⵍ ʰⵜⵉⴰ ⵙ ⴷⵀⵉⴰ ʂ ⴷⵀⵉⴰ ʂ ʰⵉⵎⵏⴰ ʰⴻⵜⴰⴽ ʰⴰʰⴰⵍⴰⵎ ʤ éⵎⴷã. ʰⴰⵊ ʰⴰⴷ ʰⵉⴰ ʰⵇⴰ ʰⴰⵍ ʰⴳ ʰⴰⴷ ʰⴰⵉⵍ ʰⵉⵣ ʰ Pⴰⵜⵙⴻ ⵏ ⵡⴰ ⵡ̛ ʰⴰⵏ ʰⵉⵣ ʰⴰⴽ ʰⴰⵉ ʰⴰⵜ ʰⴰⵜ ʰⴰ ʰⴰⵜⴻ ʰⴰⵍ ʰⴻ ʰⴰⵜⴻ ʰⴰⵏ ʰⴰⵏ ʰⵉ ʰⴰ ʰⴰv ʰⴰ ʰⴰ ʰⴰ ʰⴰ ʰⴰ ʰⴰ ʰⴰʰ.